A Belzika agny e, ny raha tena fohanindreo da moule miaraky amin'ny ovy nendasy, da matetiky io ampiarahandreo amin'ny maiônezy. Da misy koa ny sôkôla belge, io zany tena malaza io satria tsara kalitao no maro karazana.